Nashta jo krejt po po i thom disa. Trëndafili për ngjyrën e kuqe, karanfili për t'portokalltën, lule dielli për t'verdhën, një lloj orkideje për të gjelbërtën, për t'kaltërtën nuk po di, mandej lule vjollce për t'vjollcën edhe për të kaltërtën mbylltë nuk kom ide.